Su ina nu kuonkoodo, ntenu kuankooda te ina xee chi suni kayunoda chi na kikaina te suu suni kue´e kuu, no joo kayu´uyo ina kuu ina yuga, soni nado, soni kayunoda nu ntenu kuonkoodate keñita chi, soni kayuyo nasu kiti uele kuti te suni kayu´uyo.